ہمارے یہاں بولے تو ایک بہت مہنگا ہوٹل رہا، سمجھو۔ نارانی کا ایک دن کے واسطے وہ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ، ڈیڑھ لاکھ جا سکتا، دیکھو۔ دو تین لاکھ بھی جا سکتے، بولے تو۔ یہاں کے بڑی بڑی ریسٹورنٹس سمجھو، سیون اسٹار رہا، فائیو اسٹار رہا تو بہت مہنگا ہو جاتا۔ جو اس کا ریٹ رہا تو ایک دن کا بھی بہت سستا ہونا بولے تو کم سے کم ایک ہزار ہو جاتا۔ دیکھو ایک ہزار سے ریچو نہیں ہوتا، یہ بہت چھوٹا رہا، تم نا تو شاید کم سے کم کر کو نو سو، آٹھ سو کر دے سکتے، نئیں تو سب سے سستا ہوٹل بھی بولے تو تم نا ایک ہزار ہیش لیتا۔ اور مہنگا بولے تو زیادہ سے زیادہ جا سکتا؛ مہنگے کی کیا بھی لیمٹ نئیں، دیکھو، وہ ڈیپینڈ کرتا تمہیں کتنے کمرے کا لے رہے، اس کے حساب سے مہنگے سے مہنگا تم نا مل جاتا۔